Kanada kultuurist ma ei tiiäq piaaigu mitte midägi muud, ku et säält om peri kuulsa laulja Celine Dion. Ja sis ma tiiä, et sääl ommaq ilosaq vahtrõmõtsaq suurõq ja sääl om hokimäng om väega sääne, noh ütlemi rahvasport vai nä- sääne kuum spordiala. Ja rohkõmb ma ei tiiäki midägi.